Nuu, mullõ miildüs külh restoraanih kävvüq. Sääl sa saat valliq ja sullõ tuvvas kõik valmist süüki ja kõik ette ja taadõ ja, andas viil õigõ makus vein mano, mis vaja ja. Nii et mullõ miildüs resoraanih kävvüq vahel, miildüs, ku kõik teenindedäs ja tuvvas.